Rahay aloha miketriky aminy ñy menaky avoràky. tsy mampiasa dibera. ro tsy mampiasa menak'ôlivy. tsy mampiasa menaky kasté. fa la avoràky io avao ñy añendazanay laoky.